انك تحوش فلوس دي حاجه حلوه جدا انت ممكن لو معاك مبلغ مادي كبير اوي ممكن تعينه في البنك وممكن بالفوايد بتاعته ديه كل شهر تصرف منها أو لو معاك مبلغ كبير وضامن أن انت تقبضه كل شهر ممكن تدخل في جمعيه ممكن بقي تبع شغلك تبع المكان الي انت قاعد فيه تبع مثلا اهلك ممكن حد من عيلتك يعملها وكدا هيساعدك الي انت تجيب اي حاجه نفسك فيها بعدين